Maro moa ñy fomba afaky ataon-tsika lafa hiketriky legimy: -ñy fanasà ñ'azy malio soa alohany ho ketrehy. ñy fiketreha azy mba tsy ho rehitsy. ñy fampiasà sira tsy atao masira mare. ñy fahaiza manao ñy hamandoany. ñy fañaraha ñy lalàña tokony hatao lafa hiketrik'azy.